Karre, yanda nda viiya karre, karreci na nyiim nən kami karregu ka meu sabul ka dedu nən ka pii aam, ka pa naa aam nən kame sabulgu ka viiyi karre ci naa atu, sabul kwa ka dəmu ka dlam na barri naa atu, karreci naa yəm nən ka dəmu ka barri ɗagai da viigi ci karreci na atu inde ci ka dəmu ka viiyi bii nən.